Mwezi kwa kutanga, mwezi kwa khaviri sindio mwezi kwa gavaga. Mwezi kwa khanne, mwezi kwa katano, mwezi kwa sita, mwezi kwa saba, mwezi kwa munane, mwezi kwa disa, mwezi kwa kumi, mwezi kwa kumi na moja, mwezi kwa kumi na mbili.